الآلات تقدر تسوي فن بس إحساس البشر غير، الآلة ممكن ترسم أو تلحن بس الفن البشري فيه روح فيه مشاعر، ما تقدر الآلة توصله، يعني الفن البشري دايماً دايماً يكون فيه لمسة ما تقدر تتعوض.